Pois as nubes onde vivo están feitas de auga e e son normais, non sabería comparar, a verdade.

Nin froiteiras nin non fronteiras, aquí que pode o que saiba.

Pois coñecer persoalmente non, pero alguén que escriba na actualidade podería decir, por exemplo, Alana S Portero.

Fundamentalmente con educación o longo prazo, non? A curto prazo pois hai un montón de recomendacións, que non me vou parar a enumerar, pero, basicamente, <hesitation> resúmense en reflexionar e analizar con paciencia e detemento as cousas.